والله انه من جنا صغار جنا نلعب سبع سيفونات هاي اللعبة جنت حيل اتونس بيها خاصة ببغداد هاي الحجي عمري يمكن بالاول ابتدائي ثاني ابتدائي جنا نصفط السيفونات الشمسه القبغات مالبطالة نصفطها سبعة وحدة فوك اللخ وبالطوبة نضربها اللي اللي يروح يصفطها اول شي هو الربحان